kudu lo 'diri jojon i diŋitan kune liŋ kaŋ bgoke ni kega parik yapato nŋan ko mukanat köti yapato buriyo budok ko buŋan yu yi momorani kudu

gboŋ na mogun na goŋ giti 'bakan na kuneŋo naŋ mogun na mimidi kune kega parik a kulya ti nyesú nagon na 'but käti moju na piyoŋ a ko kulya ti winii kine tiida mogun na ŋutú na a gboŋ na 'but ko ŋutú 'bakan na sé

ud lo jojon parik kaŋ i bgwoke ni i diŋitan liŋ kega parik i yapato nŋwan mukanat bukiyen burio' budök i puök kata kilo' perok kode yapani logwon yi wuji kudu lo jojon

nan yeyeju parik naŋ di ti ŋojik na wate kune kendikenda kogon ko do a tokenda ŋiro na nakwan ko de ŋawajik na wate do a tokenda gur

yi bubulö tengu na ret lo 'bulötö lo i riyar i kikolin jore togeleŋ lalai na könin i iya diŋit tomurek kinyötöt lo nyei pape

ŋo jore nagon nan nyanyar konda parik ama togeleŋ nayit a kenda na bibilia

ko lele ŋutu a bgoŋ ko piyesi i kulya ti ret lo yola i bgoke ni yi ŋarakinda lepeŋ ko yeyiyesi ti tu jibitali

ŋo lorok jore lo tinda ŋutuu yi moka na ret lo sokan togeleŋ nait a gboŋ ko ŋutu' lo gboŋ ko yilo ret 'bakan na ŋo' gayet lo 'borik tomurek ŋara na ŋo lo pi' bge leleŋetan ko ibirajin

nan de teŋgu 'barik ko mede niyo' i moka ko malaria i kikolin jore togeleŋ a toto i lemesia kata tomurek mede na koko doru a nan poki jejendá a ma'yen teŋu kimur i pó lo jondá malaria

ŋo' wöriyet parik lo dedena kaaŋ yi gboke ni ilo a gari

Nan a tokitaju kenda nio na i ropakinda na jur lo bot i todindo na ŋwajik i sukuluwot ka'de ka'de nagon koko todino kata yu

nan a met kenda na i to'durjó na ŋojik nawate kaŋ medeni kogon togeleŋ kune kase a po a katodinaök tomurek a kune' kase kitani' yi jibitalijin

ŋutu ti mede niyo' kode' niyaŋ a tomorja 'börik yi to'durjö na kenda na yi kikolin jore togeleŋ ko lele' luŋaser a tika ko robba na gurusu ti sukulu a lepeŋ b'gbegbelakini' gurusutöt amnyen lepeŋ bubulö robba na ŋojik kanyit

ŋo nagon denda di se lo tinda ŋutu i bgwoke ni i moka na tayipöt na a möju na piöŋ naŋ wasaka

ŋo nagon kayuŋölök kuwe' kode' kaŋ kökön anyen nan wulundö kenda na togeleŋ na a roba na gurusu ti sukulu todinesi'